खानाके अलग अलग तमान परिकार रहता आउर अलग अलउ मेरके समान लैके स्वाद अनुसार बनाइल जिता । आज मै हिंयाँ पाँच ठो केल समान प्रयोग करके एक ठो खानाके परिकार बनाइ जाइत हउँ । जहके हम्रे हलुवा कहती । हलुवामे पाँच समान किल चहता । जेहमे हइ सुजी, चिनी, घियु, गररी आउ पानी । यी पाँच चिझ लैके हलुवा बनाइलजिता । मै हलुवा बनैना बिधि बताइ थउँ । सबति पहिले हम्रे सुजी ओहके पन्द्रा बिस मिनेट तक भुठती जब सुजी थोर थोर खैर हुइता तउके जाके यमने हम्रे घियु डरती आउ थोरी देर फे भुठती । तउके जाके यहमे हम्रे पानी डरती आउ छोट छोट टुक्रा काटके गररी काटके डरती । तब जाके उप्परती चिनी डरती आउ यहके कुछ देर तक अउटती जब यी मजस पाकजिता आउ जेदा <hesitation> पानी नाई रैहजिता तउ जा के यहके उतार देहती आउ हम्मर हलुवा तयार हुइजिता ।